So tawi aɗa yiɗi lawƴude tappi, keewɗo tuundi, koccata ko sarbet, leppinaa mo haa leppa. Ƴeewa, njigga kala to tuumni fof, njigga njigga, kama. Ngarta kadi njigga kadi haa fof laaɓa. So laaɓi, ni woni liira.